ଅପନୋ ଜିତ୍ତେ ପ୍ରକର ଚହା ମେଂନଂକୋ ନାମା ବଥ୍ତେଯା ଗଥା ବଧ୍ତାନତୁ। <hesitation> ଚହା ଚହା ତୋ ବହୁତ ପ୍ରକର ଖୋଈତ ହୈ। <hesitation> ଇଂଟୂ ଜେନରଲୀ ଚହା ମୋର ଚହା ପତେରୋ ବନେ। <hesitation> ଚହା ପୀଵା ମେଂ ସ୍ଵରୀର ପ୍ରାଈମ ବହୁତ ହିତ୍ତ ଗରେ। <hesitation> ଇନ୍ତୂ ସବଵର୍ଲୀ ପିଯାଦ ଠୀକ ନୁଈ।